Mety mety mitombogna <hesitation> izy koà ôhatra amin'ny sehatra fiangonana, karan'igny <hesitation> afaka magnano asa tsara amin'igny tsisy tombotsoa manôkagna ilegny. Fô izy koà amin'ny amin'ny ankapobeny edy tsy amin'ny resaka fiangonana, tsy mitombogna koa misy ôlo agnano vôlagna hoe agnano asa soa fô fô fa tsy maintsy mitady tombotsoa ho ananjy fô izy agnatiny akô.